Ɗum yo apparey non so maati ɗo curki woni fuu oo fooɗan ɗum, nde kaa oo hinnoo omo wulla. Sabi ɗun huunde non faabotoonde, nafaa muuɗun ana heewi. Cumu so waɗii fu, ɗun martina kumpa ila e wakkati. Yimɓe keɓa no ndeentoroo. Fadee <hesitation> jonka cumo oo yottaade ɗum.